Tëtäguaju arabia saudita oako mokoipa mboapi arapotipe, mopetieta saupopa mboapi, pa mokoi arasape kua teta icapital jaeko Riad jare kua tëtä oiviko asiape ikorepotireta <hesitation> riyal saudi <noise> jare imiarireta arabepe <noise> kua tëtäguasu jaeko asia occidental, oiko peninsula arabia oriente proximo jei supe vae jaeramiñovi igobiernoreta jaeko monarquia absoluto